Nëse një mik i huaj do të vinte të më vizitonte javën tjetër, do t'i kuncillarinj të merrte rroba të lehtë dhe comodi, si një malet, pantallona të shkurtra dhe sandale, nëse klima është e ngrohtë. Do t'i sugjeroja edhe një xhaketë të lehtë për mbrëmjet e freskëta.